Ochiq ko’krangni men osmon bilan bog’layman. Chunki u haqida o’ylaganimda birinchi bo’lib hayolimga osmon keladi. Osmon aslida rangsiz bo’lib lekin uzoqdan qaraganimizda ozon sifatida ko’krangda tovlanadi.